Jadi engka anre-anre liweq gellona <hesitation> menuruq ku iyanaritu <hesitation> narekko nanre sibawa bale atau bale rakko <hesitation> sibawa ikkaju na jadi ku nanre-nanre pella nasibawa bale rakko sibawa ikkaju <hesitation> sibawa cobeq-cobeq na ye- yero liweq nyamenna usedding yakku wanrei jadi yenaro <hesitation> menuruq ku iyya anre-anre ye biasae <hesitation> wanre ri kampongnge bale rakko ikkaju sibawa nanre-nanre pella sibawa cobeq-cobeq